Ku ma olõ koolilats, kiä kuuli lätt, sis ma loomuligult panõ koolikoti sälgä. No ja sääl ummaq seeh sääntseq as'aq, miä piät olõma. Määntsegi vihuq ja pleiädsiq ja pintsliq ja. No miä iks koolilatsil kotih um. Mõnikõrd võidleib kah.